Ny fomba fanaovana lasopy tsotsotra ohatra hoe lasopy legioma zany a de maka legioma maromaro an karazany maro an, de ohatra hoe ovy, karaoty, haricot vera, de voatavo, de asianao se- selery kely a, de ampangotrahana le izy a de refa malemy tsara de asinao hena asinao taolana reny de refa malemy tsara a,zay zareo de vita ny afangaro de vita ny lasopy.